உணர்ச்சிப் பதற்றம் மற்றும் பதட்டம் பந்தய இதயம் அல்லது வியர்வை போன்ற உடல் அறிகுறிகளுடன் அடிக்கடி மன உளைச்சல், கவலை மற்றும் பயம் போன்ற உணர்வு. அழுத்தம் மற்றும் கோரிக்கைகள் வெளிப்புற அழுத்தங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் ஒரு தனிநபரின் வளங்களை மீறுகிறது, இது திரிபு மற்றும் மன அழுத்த உணர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. வேலை மற்றும் தொழில் அழுத்தங்கள்: நீண்ட நேரம், இறுக்கமான காலக்கெடு மற்றும் அதிக எதிர்பார்ப்புகள் போன்ற வேலையுடன் தொடர்புடைய மன அழுத்தங்கள், மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும்.